اختار ان انا يكون عندى القدرة فى التحكم على الحيوانات, ان انا ممكن مثلا امنع حيوان انه هو ياذى حد, او ياذى حيوان تانى, فا <hesitation> دى حاجة احب ان انا يعنى يكون عنود قدرة تحكم فيها